Izy ka fa mandeha mividy hagnina ndraiky zany zaho <hesitation> fivarotagna le maventy regny, de telo akeo entagna vidiko, de ôhatra zah mividy megnaka tournesol, mividy chips le avy andafy regny avy akeo ko zah misy fotoagna mividy saosy huitre.